<noise> Ep fap naha lamtin targau tong an siar, apa lamting tong gau apa inan a arehreh pas apa is kating an lakman ah gam tong lakman ap toh ap rhop tong an lakman ah- tasimon on- anot kata an namatanai apa ninga mah tuk ting na lamtin gau. <noise> Apa- is- katong lakman onep ap- na lamtin tar gau- tong an- ta- an- namatanai <noise>